Ewa, ko ɓuri heewde fuu banngal fooyre kaa, so kuran taƴii e ngalluuri ndii fuu, telefooji ana ngoodi neɗɗo huɓɓa, walla torosiŋaaji panoo. Ɗun nii non. <hesitation> Yogaaɓe du, gurupuuji jogii. Jonkaa homo fuu ko yaafani ɗun e ko huntata haaju mun.